wodi e yahu amin yankari, Baushi nje yankari, don woɗi, gaskiya mi meɗayi mi yi'a sai dai e tibi meɗumi yiki nyiwa, toh da nyiwa, da zaki, gaskiya hude ɗen de hokki neɗɗo mamaki matukar mamaki, wanda adon nana habar majum ko eɗum yecco'on diga on bacci, da kaza no wa'i, da kaza no wa'i, da kaza no wa'i, sai nyandere Allah yarimin ton yankari, sai mingi danga zahiri, toh dole to sai de jomoti nangi neɗɗo, tau, gam sakamako sai de neɗɗo yi'ani ɗum gite muɗum, tabbitinta ngecca ɗun wita ɗunfuh ashe na, ɗun nonɗum, beɗon bi'a noppi maga heutai ba dago tonga mauni, toh nofokon neɗɗo gamma wima, gam nga shuga, bo be biy hanga nyiwa ɗum shuga guda, nga waɗi sudu, lekki bo gan ɗum wima lekkifotifuh to nga nangi jungel maga nga foɗi bo, nga wawai nga fecca lekki, toh gaskiya hude den de hokki neɗɗo, noɗun yi'i ɗun fuh, kusan tabbitini ɗun nonɗum, sakamako maunuki maga, enta ere yadu maga, ede no neɗɗo yi'i, gaskiya gam hanga zaki bonga be bita sarkin dawa, gaskiya hanga ma iya duɗɗum maga, sembe maga, enta e yadu taqama maga, gaskiya nga heuti ɗuɗɗun tiga, dole ɗon shagge de Allah wadi gaskiya, mangu maje korjini maje, dole neɗɗo ko ɗum moye to meɗayi yi'a ɗum, dole tau to yide sai nana tau korjini tau maga keɗum tau nani. ba goɗɗo hebal jomoti e ɗaddu muɗum, gam sakamako, wiki dede, a meɗayi ngi'aɗe enta e njairi, sai daɗɗe hanɗe Allah holli ɗum neɗɗo, daɗɗum daɗɗe e einaɗe e njairi eɗe ɗilla, toh kaga dole neɗɗo ngeccaji ɗun hokkaino yimbe daga bacci, lokashi duɓi nane, edum dilld e njairi e der ladde, har Allah wadi jon dum pam majum, ɗun wari ɗun suɗake wala ɗum, sai dai nana habar majum, kawai dai no ɗun hokkira no habarji non, to amman nane beɗon ngi'a daɗɗe, toh hanjum har Allah waɗi min ngi'i kai gaskiya sai min ngi'i yankari, neɗɗo dara hundade kam no de wa'i, ɗun gongana, ko ɗum sido, toh bo Allah hoddiri neɗɗo yahi dari, daɗɗum zahiri, da hude tarihiji fere-fere, fere-fere e nyiye mako, nyiye koɗɗe mako, bato ɗum enta e hore majum, enta e komi da laral maga, enta e forti ba daga, ɗun we'iiti, to ere ɗifuh tona ere felle ɗe tarihi de ɗum hoti joni dun suɗi ɗum, gaskiya neɗɗo wala no yiraɗum, toh kanjum wadi min njahi min darani gita amin, bo har Allah hoddiri hande ɗo neɗɗo don wari ɗon hokka habar majum, gam no yiriɗum non ɗun wontiri enta eder al'ummaji dabbaji maudi, to dama bo kanjini yimbe ngita, kanji gon dabbajiji mauɗi kam der dabbaji di yimbe andi kam enta e yiki muɗum en, enta eder dabbaji, bo Allah holli ɗum neɗɗo gaskiya wala ba majum kam, gaskiya ɗum hude de korjini maude sosai ma.